Um wada na niena lo dotəgue nika tichi netan bian biatunikono ate xini wale c̱ha bale mate tu runnan nale di ratin ben waxana wale tenele waneber runna biakinala biatu lei niena no wada rakata mie perne chab bnie tipdiikaꞌ bllini te loi xinla adika rundi ka bllinka kadika karkila xlabin la anti obe nalti lab bengolte nablə diikaꞌ rula lo bes xial la tialkan no gon lo bilucha agu chulan nor bianan xinla tuxi lo biala nas biana loi ka dikan runkan bloi xnaꞌ kan bxoka nox pinka we ni diikaꞌ no ba ber male na binde non wale ni rla bxinno